Zava-kanto io zañy eo amiñy fiaraha-moñina da maña tanjo maro izy io. Añatin'izany mampiala voly manome fahafi- fahafiñareta mañabea koa izy io. Dra mitaiza koa añatiny avao koa ty añatiny avao koa ny mikolokolo.